อยากเห็นตัวเลขในบัญชีธนาคารของเจ้าของ

เฮ็ดให้มันเร็วขึ้นแล้วกะตรวจสอบได้ง่ายขึ้น บ่ต้องยุ่งยาก

บ่ยาก แค่กรอกข้อมูลซื่อซื่อ มันบ่ยากตรงใดเลย

เอาแค่บัตรประชาชนไป ยืนยันตัวตนแค่นั้น

เช็กยอดบัญชี ห่าลางเทื่อคนโอนเงินเข้ามา

แอปมันค้างแล้วโอนเงินบ่ได้

หลายอยู่ เพราะว่าบ่ต้องเดินทางไง ใซ้แอปแป๊บเดียวก็เฮ็ดอิหยังที่อยากเฮ็ดได้เลยในเรื่องการเงิน

ปลอดภัยอยู่เพราะว่ามันตรวจสอบได้ คันมีหยังเกิดขึ้นกับแอปของเฮามันเฮาแจ้งเตือน

ที่มีอยู่ตอนนี้กะดีแล้วนะ บ่รู้ว่าสิเอาอิหยังเพิ่ม

มีประโยชน์อยู่ อยากให้แจ้งเตือนวันครบกำหนดบิลต่างต่างที่ผูกกับธนาคารไว้

โอนให้แม่ ประมาณสี่ห้าเทื่อในหนึ่งเดือน

มันเป็นเรื่องง่ายมากเลย บ่ต้องปรับอิหยัง ดีอยู่แล้ว

เคยจ่าย จ่ายค่าน้ำค่าไฟ

ดีขึ้น เฮ็ดให้ได้ฮู้ว่าฮู้เงินไปนำอิหยังแหน่

เคย ค่าบัตรเดบิตของธนาคาร

มีกะดีนะ ยามแอปมันล่มแหม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

เหมาะอยู่เพราะว่ามันใซ้ง่าย ละมันใซ้เข้าใจง่าย ละมันใซ้แจ้งเตือนดีพร้อม

อาจสิเฮ็ดในการครอบคลุมในการใช้จ่ายมากกว่านี้

มันกะดีอยู่ บ่มีอิหยังต้องปรับปรุงเลย

บ่มี เพราะว่าบ่รู้สิเอาไปใซ้อิหยัง

มี เอาไว้ใซ้ยามแอปมันล่ม ไว้กดเงิน

ใซ้ของไทยพาณิชย์ บัตรมันสวยดีแล้วใซ้ค่าธรรมเนียมมันใซ้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

เป็นง่าย เพราะว่ามันบ่ได้จ่ายทันที มันเป็นเงินหมุนให้คนกล้าที่จะซื้อมากขึ้น

ของไทยพาณิชย์ รู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วกะค่าธรรมเนียมมันกะ สีบัตรมันงามนำ

มักใซ้เดบิต เพราะว่าเฮ็ดเครดิตบ่ได้

มันเฮ็ดให้มีเงินหมุน มีเงินผ่อน เฮ็ดให้ใซ้จ่ายมันง่ายขึ้น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

คิดว่าสำคัญนะ คันบ่มีวงเงินนี่กะเป็นหนี้หลายอยู่เดะ ต้องมีอิหยังที่เป็นขอบเขตไว้

คุ้มอยู่ เพราะว่าค่าธรรมเนียมมันบ่แพง แล้วเฮาเฮาได้เฮาทั้งปี

คิดว่าบ่เป็นนะ เพราะบางคนกะบ่กะว่ามันคืออิหยัง บางคนกะบ่จำเป็นต้องกะบัตรเครดิตเลย

คึดว่าบ่เหมาะ เพราะว่านักเรียนนักศึกษาสมัยนี้เขาคึดคึดแอปกันแล้ว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

บ่ยาก คันเฮามีบัญชีธนาคารมันเฮาเฮ็ดได้แล้ว บ่ต้องกรอกอิหยังหลายหรือบ่ต้องมีคุณสมบัติอิหยังหลาย

บ่เคยใซ้ผ่อน ส่วนใหญ่สิซื้อของเลย

ถือว่าเหมาะนะ เหมาะกับคนที่อยากตั้งโต หรือว่าลงทุนอิหยังใหม่ใหม่

มีผล เพราะว่าบางคนบ่ต้องการใซ้เงินหลาย บางคนก็ต้องการเงินหมุนจั่งซี้ ใซ้มีผลอยู่

กะสิไปธนาคารให้พนักงานเฮ็ดให้

หาบัญชีธนาคารบ่พ้อมันเสียกะเลยต้องบอกให้เขาเฮ็ดให้ใหม่

บางทีกะโทรติด บางทีกะโทรบ่ติด มันกะท่าโดนอยู่กว่าเขาสิรับ

เอาบัตรธนาคารไปกดเงินสดออกมาใซ้ จั่งซั้นใซ้บ่มีเงินใซ้เลย

คึดว่าไปธนาคารนะ เพราะว่าคึดสามารถเว้าฮอดปัญหาได้อย่างชัดเจน แล้วคึดสามารถรู้ได้เลยว่ามันสิแก้ไขตอนใด มันสิเป็นจั่งใดต่อ

มี คันมันมีปัญหาดู๋ดู๋ก็ทรงสิใซ้บริการยาก ธนาคารนั้นล่ะ

พอใจ เพราะว่าเฮาเว้าภาษาเดียวกัน มันเข้าใจกันง่าย บ่ต้องอธิบายหลาย

ยามเอาเงินเข้าตู้ แล้วกะเอาสมุดไปปรับ แต่ว่าตู้ปรับสมุดมันปรับบ่ได้ บางเทื่อมันกะกะ

ดี เพราะว่ามันเฮ็ดให้เฮาได้เลือกช่องทางที่เฮาสะดวกได้

เอาเงินเข้าธนาคาร แต่ว่ายอดบ่ตรงกับเงินในบัญชี

ดีกว่า เพราะว่าเฮาสามารถแจ้งปัญหาได้เลย แล้วเจ้าพนักงานตรงนั้นสามารถเฮาเฮาได้เลยว่ามันเกิดจากอิหยัง หรือมันสิเป็นจั่งใดต่อ

แจ้งว่าปัญหามันสิสุดยามใดหรือมันสิแล้วยามใด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

คึดว่าผ่านทาง call center เพราะว่ามันบ่ต้องเดินทาง มันบ่ต้องเสียเวลาไป

คิดว่าเขาไปธนาคาร เพราะว่าคันสิโทร call center เขากะบ่รู้ว่าสิโทรจั่งใด ไปธนาคารง่ายสุดสำหรับเขา คนในช่วงอายุนี้

ควร เพราะว่ามันสิได้สะดวก แล้วก็บ่ต้องเดินทาง หรือว่าเฮ็ดอิหยังให้มันยุ่งยาก หรือบ่ต้องท่าจั่งซี้

เหมาะสมเพราะว่ามันง่ายแล้วกะสะดวก มันสิได้บ่ต้องเดินทาง แต่ว่าข้อมูลที่ให้กับธนาคารน่ะ ธนาคารก็ต้องรับผิดกะ แล้วก็ปกป้องดีดีเดะ

สิไปธนาคารเลย เอาไปให้เขาเบิ่งว่ามันเกิดอิหยังขึ้น แล้วก็ถามเขาว่ายามใดมันสิแล้ว มันสะดวกกว่า

มีกะดี เพราะว่าพนักงานสิได้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น แล้วก็สามารถกะแก้ปัญหาตรงจุดได้มากขึ้น

กะโล่งใจล่ะเนาะ เพราะว่าคัน มันยังมีปัญหา มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเงินไง คันยังมีปัญหาอยู่ กะกะหลาย

ความถูกต้อง แก้ปัญหาตรงจุด แล้วกะรวดเร็ว

คึดว่าเท่ากันนะ มีประสิทธิภาพคือกัน เพราะว่ามันคึดได้แก้ปัญหาคือกันไง

กะสิไปบอกธนาคารว่าเกิดปัญหาอิหยังขึ้น แล้วกะขอให้เขาเฮ็ดใหม่ได้บ่

ต้องเป็นคนที่ใจเย็นแล้วกะฟังได้ เพราะว่าลูกค้ามานี่ ลูกค้ามีปัญหาแม่นบ่ ใจเขาก็กะแล้ว คันเป็นคนใจเย็น ฟังได้ ลูกค้าก็สิสบายใจขึ้น

มี คันเขามีความฮู้เทคโนโลยี เขาสิได้รู้ว่ามันมีหลากหลายช่องทางในการแก้ปัญหา

ภายในสองชั่วโมง หรือว่าบ่เกินหนึ่งวัน

คิดว่าเขาน่าสิมีนะ เพราะว่าเขาเฮ็ดงานเกี่ยวกับสิ่งนี้มาโดนแล้ว เขาก็ กะสิมีความรู้อยู่

มักอยู่ เพราะว่าคันได้ข้อมูลหลายหลายเขากะสิได้หาคำตอบให้กะเร็วเร็ว หรือว่าแก้ปัญหาให้กะเร็วเร็ว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

ก็คงได้ระดับหนึ่งล่ะมั้ง แต่ว่า คึดว่ามันคงบ่ละเอียดเท่าเว้ากับคนอีหลีแหล้วเนาะ

สิเฮ็ดหยังได้ล่ะ กะคงเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วมั้ง กะต้องท่าหั้นแหล้ว

มีกะดี มันกะสิได้เข้าใจกันมากขึ้น สื่อสารเข้าใจกันมากขึ้น

มีผล และเฮาเฮาสิสงสัยไงว่า เอ๊ ธนาคารนี้รับเรื่องเฮาหรือเปล่าหรือว่าตามเรื่องให้เฮาหรือเปล่าสนใจเรื่องของเฮาหรือเปล่า

แจ้งปัญหาแหล้วเนาะ แล้วกะต้องสอบถามไปว่ามันคืออิหยัง กะกะต้องปกป้องเงินของกะที่อยู่ในนั้นไง

ท่าได้แล้วกะบ่เบิดความเชื่อมั่น คันมีเวลากำหนดให้ชัดเจนว่ามันสิแล้วยามใด

มีความสำคัญอยู่ เพราะว่ามันสามารถเป็นหลักฐาน ยืนยันปัญหาของเฮาได้

คึดว่าน่าสิเป็นสอบถามปัญหาข้อมูลทั่วไปนะ หรือว่าต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับ บางอย่างที่คึดต้องการรู้

แจ้ง เพราะว่าต้องการทราบข้อมูลที่แท้จริง เฮาสิได้บ่ต้องสับสน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

กะยังกะว่าช่องทางที่สะดวกที่สุด กะคือการย่างไปหาธนาคาร ไปให้ธนาคารแก้ไขให้โดยตรง

คึดว่าเขาคงสิคึดฮอดคนที่อยู่ข้างหลังเขามั้ง ยามเขาเป็นอิหยังไปคนที่อยู่ข้างหลังคึดสิได้ บ่ต้องเสียเงินหลายจั่งซี้

เพราะเฮาบ่รู้ไงว่าอิหยังมันสิเกิดขึ้น ซื้อประกันไว้เฮาดี สิได้มีผู้รับผิดชอบ แล้วเฮาเฮาสิได้สบายใจนำ

ซื้ออยู่ เพราะว่าเพื่อความสบายใจเจ้าของ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

ได้ เพราะว่าความฮู้จากการศึกษานั่นสำคัญมากมากเลยสำหรับฮู้แต่ละคน

บ่ยาก เพราะมันสิซ่อยซ่อยได้ปรับซ่อยได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

มันบ่ยาก คันเฮามีความตั้งใจ มันบ่มีอิหยังยากเลย ในการเรียนรู้ด้วยเจ้าของ

กะเน้นอยู่ แต่ว่าครอบครัวกะอยากให้ฝึกในการใช้ชีวิตนำ

ฝึกทำอาหารเพราะว่าเพื่อจะได้หารายได้เพิ่ม จากการเฮ็ดอาหารด้วยฝีมือเจ้าของ

ต่างตรงที่สมัยนี้มีโทรศัพท์ มี iPad กะหาความรู้ได้แล้ว

ไปหาแล่นเล่นนำหมู่ ผ่อนคลายก่อนกลับบ้านไปเฮ็ดการบ้าน

ดีกว่า เพราะว่าเฮาได้มีประสบการณ์ บ่ได้รู้อย่างเดียวแต่ได้เฮ็ดนำ มันก็สิจำญ้อนเฮาเฮ็ดนี่ล่ะ

ตอนเป็นเด็กน้อยอยากเป็นคุณครู เพราะว่าอยากสอนผู้อื่น เห็นคุณครูสอนแล้วมันเป็นตาม่วนแหม

อยากเปิด cafe เฮ็ดขนม เฮ็ดน้ำ เพราะว่ามักกิน

ความอดทน เพราะว่านิสัยส่วนใหญ่ของคนอีสานนี่บ่ยอมแพ้อิหยังง่ายง่าย

กะสิมีนักเรียนหลายกว่าคุณครู หลายกะนี่กะอาจสิได้เรียนรวมกัน

มีทุกอย่างที่ครบ พร้อมให้กับนักเรียนและคุณครู แล้วกะมีสภาพแวดล้อมที่ดี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

ได้มีมุมมองหลายขึ้น แล้วกะได้เห็นอิหยังกว้างขึ้น จากเดิมที่เจ้าของบ่รู้

ทักษะในการควบคุมอารมณ์เจ้าของ เพราะว่าทุกมื้อนี้มีแต่คนใจฮ้อน